و الله في بالي إنها ماذابي الواحد يحقق السلام العالمي و ماذا بينا ماذا بينا يدو واحده الناس الكل يتحدو يدو واحده الناس الكل هاكاكا نحققو السلام و العالم يعيش بيسه عليه و نعيشو متهنين أما صعيييييييب صعيييييب بيش يتحقق هاذا الشئ.